Ñyaldeji Foftere e leydi ndi di Najeriya e wodi ñyalde hitande kes, ñyalde goo junairu. E wodi ñyalde esta, e gud frayde, ñyalde idi salla sumayeru e Sallah layya. Ñyalde demokarasi, ñyalde kirsimati, ñyalde siyaasa, ñyalde sukaa en. E wodi ñyalde Foftere ɗuɗɗe e Najeriya.